Tamin'ny tao dimapolo sy sivanjato sy arivo sy tamin'ny tao enipolo sy sivanjato sy arivo da nisy ny fisarahan'ny Malesie sy i Sigapour.